Latiɓe motaji ɗi annduɗen fere-fere e tawa nder majji mbi'eteɗi Toyota e tawa nder, mbi'eteɗi Nissan e tawa nder, mbi'eteɗi Ford e tawa nder, mbi'eteɗi Boxswager e tawa nder, e nder majji e wodi ko ɗiɗi e ko annduɗen.